Aretina hitako amin'ny rapiso indray aloha an, dia aretina sohika an, dia aretina ohatra hoe misy viky aminazy. Dia na vô misy viky io aminazy, dia marary izy sady malemilemy ny pôziny an, dia tady ho faty ny pôziny an, dia omena fagnafody odina viky izy. Dia minagna an'igny izy an, zay vao mba mahazo aigna amizay satria afaka tamizay le viky igny sady matanjaka izy an, miverina amizay ny aignany an. Dia zay aloha ny fahafantarako ny aretina amin'ny, azo amin'ny rapiso.